شوف هنا بعد عشر سنين نتمنى ان شاء الله نتمنى أنني ندير <hesitation> نشوف <hesitation> نشوف <hesitation> قيام الدوله الفلسطينيه ونروح نشارك نعاونهم ندعيلهم <hesitation> نروح كذا نروح للمسجد الأقصى نصلو في المسجد الأقصى خويا ون- <hesitation> ن- نشجعوها نبنو الدوله الفلسطينيه نبنوها دولة فلسطينيه حديثه.